Edeu le hu <hesitation> apeu ada sitana ile, pai tana ile ina hede masike hede kakuise mahele welu nana kaoda pelu ada ina itulu tu ka nina lelea <hesitation> hualu ketua walu tuka ketua putu hale ho akuise ma useuw ei nas <hesitation> ena ma o'su weika kuise kai tiak sitaik si heuni manawa si heuni mapina si le'u <hesitation> ani ta se tua nelu sa alu sepulu si teka yaya seti yaula si tiu sosina nena akuise si sedia aelu nana kole se wei ei ketua masa ne hono ma osuwei na se, senama osui ka koi se wei inate lokea. Osui inate lokea nana kono se ina puike wei ima'u lia matai esina. Nekeu huwei tana ile, elia ne hole, inaha de apeu ada odoi nyaha dewei male'u <hesitation> nehe ina doa le nina ole masiki hedeka akuise mahono sik tana ila.